ͻnnkyɛree biara, bosoom a etwa mu kͻ yi, yɛkͻr 'Kakum National Park'. Na yɛkͻree no, hͻ yɛ bea a hͻ yɛ enyika yie osiandɛ yɛkɛnantseew nwura mu. Na afei, wͻkyerɛkyerɛɛ hɛn ndua ahorow na mbowadoma bi a wͻwͻ nwura mu nna tsetse ndzɛmba a nna wͻdze yɛ kuadwuma na mbowadoma beberee a woeku hͻn wͻ hͻ. Hͻn a hͻn enyi yɛ dzen na hͻn enyi nnyɛ dzen. Na ͻhyɛɛ me nkuran ara yie.